Laha manahaky aminakahy manokana aloha tsy afaky hitanisa zaho hoe ino ty karaza hany farany sarotsy amy hotely any satria zaho tsy le tsy de mpandeha mihina hany amy hotely any loatsy fa miketriky avao zaho.